<noise> مزايا الشهرة اييه انه الانسان بيكون محبوب من الناس ومؤثر وبيكون قدوة لو هو انسان ومشهور زي لو كان عالم او فنان قدوة ومحترم فالانسان المجتمع بيقتدي بالمجتمع المشهور دا. ومنها ان هي بتحققله افلوس وبتحقق ربح اكتروبتديله فرص مش متاحة لغيره. انما من عيوب الشهرة ان الانسان دا ممكن ميعرفشي ايعيش حياة الخصوصية ابتاعته وممكن في حاجات كاتيرة ميحققهاش فيما يتعلق بأسرته، او بيته..